Nti yɛwɔ mmoa bi so a yɛfrɛ bɛ ntatea, nti ntatea no, bɛwɔ kwan a bɛfa so a bɛpɛ bɛ aduane gu hɔ. Ɔno mpo no sɛ woba akristofoɔ Bible mu a, ne Nyankopɔn de akwadwofoɔ ɔɔtoto ntatea ho sɛdeɛ ɔbɛyɛ a nnipa wowɔ hɔ a, wobɛtim ayɛ adwumaden nti dei ne ntatea no bɛpɛ bɛ aduane, ntatea yɛ mmoa bi a bɛyɛ nketenkete pa ara nti no bɛ no, bɛmpɛ nsuo. Bɛmpɛ nsuo firi sɛ sɛdeɛ bɛyɛ kete wa no, sɛ nsuo tɔ a bɛbɛtim aawu anaa nsuo no bɛtim aabɔ bɛ aato baabi koraa nti bɛ no, bɛmpɛ nsuo nti ɔduru pɛ berɛ a, awia abɔ na a, wiem ayɛ hyehyeehye na a ne bɛapue ne afei bɛ abɛpɛ bɛ nnuane nyinaa. Bɛ abɛkyini ayɛ adwumaden wɔ asaase so apɛ bɛ nnuane nyinaa ne bɛde akɔhyehyɛhyehyɛ bɛ bɔno ne mu sɛdeɛ ɔbɛyɛ a sɛ ɔduru nsuotɔ berɛ a, aduane na a bɛapɛ no, bɛbɛtim adi ama nsutɔ berɛ ne nyinaa atwam a bɛmpie bio koraa.